Aga kɔ nzɔrɔ kɔ adɔ zwa dɔn nɛkɛ iyaka miyɛ aga imɛ nyaka miyɛ aga wa nkpi mɛrɛ agɛ na nka iva kɔ <hesitation> nmɛrɛ minyɛ aga nɛ nɔ zwa likpɛyɛ mɛ kuma nga nɛ ava kɔ nzɔrɔ dabɔ kɔ anizwa di dadre kuma mɛ pɛn me dunva kɔ avakɔ ana zizi ritre adza kɔ nyaka ba aga kɔ nnini nlɛ kɔ njɛnɛ nmalaza mi gɛɛ gɛgɛgɛ kɔ nga nɛ la ka kwana dadra nyɛ bɛɛ imɛ nsoijɛ miayɛ nagbla wa kutunkɔ ndrɔ zanɛ mɛ yɛka yaka minyɛ aga na wewe <hesitation> andɔ nuɛ kɔ anjɛ minyɛ kɔ ba kpɔ wa nkɔ ava kɔ nnini nyɛ agbla kɔ aza zwa na adza kɔ ndɔ mɛrɛ ba aga nɛ ava kɔ nnini minyɛ ble lukpɛ ba ba zɔrɔ aga ka zazwa na kɔ nrɔ ba kɔ ntakɔ iyi aga kɔ yi dɔ zɔrɔ nɛba yi zɔrɔ dɛ anɔ ndzi duyi ritre mu ba. Jɛ ba na gbla kɔ nta kɔ tɔ nkɔ ava kɔ mucɔ yiyakayi itsi na ila kɔ la dɔ cici ɔsɔ yi nɛ la dukaa mveɔ yi nɛ wa du nga kɔ lada du yi yi gbɛ wuwɔ kanɛ njɛyi kpowa domi ila kɔ la bɛ yakayi aga nzanɛ de kɔ lazɔ ɔ kɔ tu kɔ yi zɔrɔ nɛ can bɛ ɔ dɛ nzanɛ ma ama kutun kɔ la bika kɔ ba yakala nuɛɛ nɛ kɛkɔ la bɛ zizi kɔla di yaka yi aga nɛ so nka rekɔ nmɛrɛ minyɛ aga da kɔ nkpɛ lɛ nini ribli mɛ kaa ndɔ cɔcɔ ba cɛnɛ nenɛ domi icɛ nkɔ ndɔ mɛrɛ mingɛ iwe nɛ adze lɛɛ bɛ swakan kɔ ba tanan ibakɔ kai iba kɔ ibɛ mɛ canɛ nwa jɛ iba gbɛ si kwa imɛ na makaranta asi na mo ba kɔ ka mɛ ijɛ blɛ kɔ imɛ dude di ba nɛ iba na yɛrina munɔ kɔ nganɛ ana temece ba kɔ msɛpa kɔ ashe <hesitation> iyaka minyɛ aga mɛ kɔ ndɔ yaka miyɛ nɛ aza amla na aza de kpo kewe na ashe sisi rumɛna. So ijɛ blɛ ava kɔ nzɔrɔ da kɔ ncɛnɛ nmaliza mada lukpɛ aqa kɔ ndu zɔrɔ nɛ yɛ bɛɛ aqa kɔ nzɔrɔ mada kɔ njidadi ma da nɛ kɛ kɔ ava kɔ nna domi mɛ dɔnyɛ kɔ nso ipɛnɛ wa ava kɔ nyɛ yakanga nganɛ jɛn kpɛlɛ pɛ nqa nɛ mudu kɔ alɛ ka jɛ lɛ kɔ nma kucɔ mɛ kwɛɛ ka nɛ kɔ nkara naɔa kɔ npɛ nyɛɛ nanɛ so mɛ du ngɛ kɔ nka ava kɔ nzɔrɔ aga kaza mudu kɔ na kɔ ava kɔ ɔ yakan kɔ nso nqa nɛ nkɔ mbɛbɛ pɛ kɔ wɔ dɔ nyɛ iyaka minyɛ aqa trɔtrɔwa tɔ wɔ nimɛ harɔ rible wɔ kɛ na domi nka ava kɔ ɔ nini nplegen kɔ nini ba yakan kɔ nini nkpɛlɛ zɔrɔ zɔrɔ zi nɔ yoyolo aza plo ma nka za nɔ osi na nyɛ kɔ ame ribla kɛ nɔ dɔ plom tɔ adɔ dalemlakɛ na osi kewe ka ko lukpɛ lulwɛ nɛ ka du plom na blɛ ma nkɔ ndu yaka adza aqa nklas lukpɛ a kusrukpɛ bɔ mɛ kɔ yinini wo. Nkɔ ba nini ya kɔ ndɔ zɔrɔ nɛ aza mudu kɔ na mɛ kɔ ba kan sa awa mɛ na mɛ kɔ me zankuku ma na tɛ mɛ zan tra na kɔ mbɛ kɔ nbɛ tuma ba lasi na iya kɔ ndu zɔrɔ kaza mudu kɔ na kɔ ba yakan kuma dawa ijɛ blɛ kɔ ba bɛ ta kɔ olwɔ wanɛ ba aka mata kɔ anɔ dɛ wa kɔ mɛ ta kɔ ɛɛ tɔ lazɔrɔ dɛ kanɔ dɛ owo kɔ nini ajɛ ba nɔ meri meri ajɛ ba nɔ nukwa na aga zuzwa nzanɛ du icɛnkɔ bama na kɔ na linjɛ bɔkɔ ajɛ adza lak? Babɛ marɔ nimɛ doma ndu dɔ ba aga zwazwa bɔ nyɛ lɛɛ nkɔ la lo nkpi lalao ceci didɛ nɛ kɔ ka nɔ nyɛ kɔn zɔrɔ aa bri bri na izɔrɔ aqa bribri ma gbii nu na zɔrɔ aqa kanɔ trɔɔ ɔzɔrɔ aqa trɔɔ nkwana nqa nɛ gɔn? Njɛn lɛ kɔ nkwanca wa anjɛ zɔrɔ nyiwɔ kaa agalo nɛ mada aqa lo kɔ nzɔrɔ kɔ nso mada nɛ ndrɔ zaa nkɔ ava kɔ nzɔrɔ na nɛ kɔ njidadi nga nɛ mada nɛ ava ɔ ncɛnɛ ribli mɛ nkpi idɔrɔ ava cɛn nkpi dɔrɔ ava si wewe we. Akpɛ kwana imɛ kɔ nkpɛ zan itsi ma do mi icɛnɛ we kɔ ajɛn lɛ aqa rubɔ nɛ shi yɛ na kɔ ava kɔ n cɛna dabɔ kɔ nini ajɛn lɛ aqa rub ɔnɛ shi yɛ kɔ ajɛn ma kikeli mɛ majɛ kɔ nta kɔ o ivɔ nivɔɔ nni dɛwa domi icɛnɛ do icɛnkɔ ajɛ mɛ pɛ aya kɔ nnɔ ritre nɛna kuma nɔ aqa kɔ ajɛ ma nra nkpi idɔrɔ ava ha nɔ jɔ mɔ hɔ nyɛkɔ adubɔ lɛna kuma mada agalo kɔ nkpɛ zɔrɔ kɔ ndɔ ji dadi kɔ mada nɔ kɔ nkɔ avan kɔ nna cɛna ribli mɛ icɛn kɔ ladi paaqa nɛ la dɔ paqa kɔ ladɔ dɔ aza si rupa aqa da tɔ lapa qa tunu nzanɛ har gɔ ivɔ karici mɛ nkɔ ɔma ma cwe kucɔ agi pa kɔla dɔ si wa kɔ la dupa na tɔ pa tunu nza ne har gɔ ivɔ lai pa nala dawa zani ma nawa nkava kɔ npa da bɔ nkɔ na shisho za ɔm agagalo ankpɛ kwa nai tuma njidadi nza dadi lo osi lɛ ka ma nza dadi lo nwa kɔ adzi rulwe ka me cwen dadrawa nzɔrɔ da bɔ kuma kutu aqa banɛ kɔ ndu zɔrɔ nɛ mɛ kpɛ sɔnru gɔn